Mi vorriæ provâ à ëse un pescio, oua no sò ben quæ, però, scicomme l'idea de ëse pescou e moî de asfiscia o me mette angoscia, vorriæ ëse un de quelli pesci che stan inti abimmi, che nisciun î vedde, e fan a seu vitta coscì, in incògnito.